Për ezempi l'üa, si l'üa a fermenta a ven 'd vin e pövu beive ël vin, si la verdüra a fermenta la devu campé via perché al e papì bun-a